Ʋmoli wani bʋakʋ adʋ ɛmɛ wani kawʋa dapazo dʋnʋ ɛdiɛ afɔnazɔɛ nʋ pafuime wazɔɛ nɛmɛ nʋ xʋxʋdili ɔta dʋnʋ <hesitation> kpɔsɔ mʋli ɔta afɔnavɛ bʋɛ ɛvla ɔta nasʋdʋ ɔbʋ mʋtɔ ʋmoli wani mɛ tatʋ mʋli wani la wafɔ nezʋ ma kʋneya abʋɛyɛ la madʋ ayimɔlʋ abwɛyɛ la mɛ akpɔ edidetsi fɔny kemɛ dzi dʋfa abʋɛ yɛ la makpɔ kitiwadetsi kemedzi dʋfa nʋ ʋmʋli wani kɔdʋ ɛmɛ kawʋ lafa wʋyedzi ayimɔlʋ wʋyedzi ʋmʋli sisi wʋyedzi tʋwʋ nʋ ʋmʋli wani kadʋ ɛmɛ kawʋ kʋ nasite lafa. Nawʋ ɛmɛ ayɛkʋwa bʋakʋ wafɔ navli la wafɔ navli dzʋklɔsi wafɔ navli sodza ayʋsi dzakalisi wavli ademɛsi wavli gbomasi wavli nɛmɛ ɛkʋdʋ kawʋ kʋ wafɔnavli ɔbʋ abʋɛyɛ mɛ ekele dzakalisi ɛkʋɛ bʋakʋ yɛbi yakʋtʋ kele kɔmabanʋ itsedekɛ kemamʋ kɛmatʋ anɛtʋa lanɛmɛ.